Rô karàzany frômazy haiko zen̈y karà ohatra: misy amin̈'ny toerana raiky zen̈y karà vasikiry àby ren̈y, misy karà frômazy diora àby ren̈y, eo kà ny kamômbera, frômazy bôkany ondrikondrika, <hesitation> mozarela àby ren̈y.